Raha aminay manokana alongany tsy de hitako loatra i rahany fa arakaraka fahazarana fogna raha ohatra hoe ampiasa sira vengany anao na ampiasa sira vovony fa io arakaraka ny hoe firy fatrany ataonao amin'ny ro no ahitako hoe mampatsiro i hanina na tsy mampatsiro ananjy.